أولاً, إنشاء- أو اختيار مزود البريد, مثلاً, ياهو, جي ميل, أو أي موقع, ثانياً, زيارة الموقع, وأختاره, ثالثاً, البدء في عمل التسجيل, رابعاً, ملئ المعلومات المطلوبة مني, وخامساً, إدخال البيانات الشخصية, سادساً, التحقق, واتباع التعليمات, وسابعاً, إجراء موافقة على الشروط, وثامناً, إعداد الحساب, وتاسعاً, بالبدء في إستخدامه.